لوجدني فرصة في يوم من الأيام إني أسافر أن كان تاني برا ليبيا اه كنت حنختار لعبان، لانه متقدمة علبة وفيها علبة أشياء ممكن اني نكتشفها، أكيد يعني لما نشوفها عن قرب مش زي لما نخمع بها عن.